'Ngo si min nihia' ráj narij kwi chunj kwenta ki'hia min 'ngo pixa, ta huin 'ngo si huin ráj kwin chunj kia chukwí, kwenta si man chií si nun niín taj 'hiaj nej man si niin ñunj si 'hiaj sij tache sij kinj tache sij nga unánj rasun sani ta huin ráj kwi chunj, hia'ngo si huin ráj kwi chunj ki'hia huin chachúnj, man chií si ita taj ki'hiá ki'hiá kuan' nin si taj itaj nin' rasun kwenta ki'hia chachúnj man riñanj, si nanunj ka'i rasun kwenta si si huin ráj kwi chunj huin chachúnj ki'hiaj chukwí chachúnj, si itaj ni huin a'ngo huin kwenta titín chuche si kuan' ni 'i ruhua ba kwenta kiri' 'ngo sa titín chuche nej, si ta huin si kwin chun' ta min 'ngo si anin ruhuaj kwi chunj ki'hiaj chukwi kwenta si man chii si taj na'hue kiri'ij nin' rasun ta ru'huaj, a'ngo sa anin ráj ki'hiaj nari'ij ki'hiaj chukwí min 'ngo kan' si nihia ni taaj ngwii nin' chiñan' ñan ba 'ngo chuman' sta'anj man, ni riki nej 'ngo kan' chá ni chiñan' cha si-kan' nej ni ta kwi chunj ráj, si hia ninj chiñan' 'ngo rasun riñun' cho' ñan nun niín man, ni 'i ruhua baj kiri' tanej maan kwi chun' nari' kio' man, bé tan ni taj si ki'hiaj 'i riñun'sani. Ta huin si 'hia ta si 'ngo táku nej ñan o' 'ngo chuman' sta'anj man ni hue chiñanj ya si nihia' nej ro', man chii si nitaj taj kio' kio' si nun niin' kio', man si 'hia huin si si ka'bbe nari' kwi chun' huin sani man chii si chaan raj, tanej man kwi chun' ni taj si tanej man nari' kio taj run' kihiaj nej man, kiniín' ta ba si arij nej riki nin' rasun ta si ba chiñan' chá si nihia nej ñan o' taaj, taj si anin ro' si taj run' cha si nihia nej ta ya si nihio' tanej nari' ki'hio man kwenta si chan raj, tanej man kanin ro' kio' ni 'ngo rasun ro' ni si ka'bbej min si raj.